ହମ ଅତେ ପତା ଥିଲା କୀ ଉଚାଈ ରହେ <hesitation> ପାନୀ ଇତାର କାରଣ ଇତା ଥାଈ କୀ କଲେ କୀ ଯେଠୀ ଵାଯୂ ଦାପ ବହୁତ ଜ୍ଯାଦା ଥାଈ। ହୈଲେ, ଜବ ଯହାଂ ମେଂ ସମୋଜର ହୂଁ, ଜବ ତୀକେ ଉଚାଈ ରହତା ହୂଂ, ତୋ କମ ତାପ ମାଂ ରହୀ ପାନୀ ମାଂନେ ତାତୀ ଲାଗେ, ଜନ୍ତୋଂ କୀ ସତ୍ତର ଅସୀ ଡେଗ୍ରୀ ରହୀ ତାତୀ ଲାଗେ। ଲଗବଗ <hesitation> ନର୍ମଲ ନେ ହମାଂକୋ ଚାହିଏ ଥା, ସୌଡୀଗ୍ରୀ ଆସପାସ, ପର ହୈଂ ଉଚାଈ ରହେ ସତ୍ତର ଯାସୀ ଡ ଲଗବଗ।